Агар замин зери об монад, одамон бояд ба ҳаёт дар болои об одат кунанд. Мисли киштиҳои бузург ё шаҳрҳои шиновар месозанд. Технология метавонад ба сохтани хонаҳои обногузар ё зериобӣ кӯмак кунад. Ғизо шояд аз парвариши растаниҳо дар об ва моҳипарварӣ таъмин шавад. Инсон бо ақлу ихтироъ метавонад ба муҳити нав мутобиқ шавад.